<hesitation> Ke kpoo wiɛ̀ sùȧ mìŋ naŋ jȧȧ jii kɛ̀ màŋ yaà lɛ̀, è kùwȧìŋ noo kpɛ̀ɛ̀lɛ̀, yè kuwaa yè kuwaa mɛ̀ne, maŋ kàìŋ ɗì tìyèe miiŋ nɔŋ mìŋ jȧȧ jii mȧŋ yaȧ kpoo wiɛ̀ sùȧ anyùùŋ nyaŋ gbòò mìŋ. S